پنسل په هغه کې د تورې مادې یا د ګرانت ته ورته ،ا، جامدو موادو په استفادې سره د کاغذونو پر مخ او یا هم د نورو موادو د سطحې پرمخ د کرښې ایستلو او یا هم د لیکلو، ا، دپاره کارول کیګي.